Jullie digidin toula, kashin tuola, urti digidea darin Urtiey, koye ekon darin, Gore darin, Tii darin, Goren toud darin, in Hano darin, in kag darin, in Murti darin, kid ikon darin, kichad ikon darin, egged gged darin, malle darinna. Werwea icheka torusa duma kabenan. Wida goni wae husani marjalogo deaia deaiafin akitan kaddosa fa, taka fa diafina mogosa tawalig tagnina, wida gon inog eska agni manodan.